Sɛ meebobɔ mmoa du dini na meehyɛ aseɛ aafiri nketewa mu a, mɛtumi aakasɛ anoa deɛ ɔyɛ ketekete paa yɛ dwe, <hesitation> dwe yɛ aboa bi a ɔyɛ ketekete bɛwɔ nnipa tirim. Afei yɛhwɛ ntatea, ntatea nso yɛ aboa a ɛno no bɛsua kakra, na afei ntatea no nso koraa nso bɛgugu me bɛhwɛ ntatea ba ketewa na yɛhwɛ kakahini a, ɔno ɔso <hesitation> bɛfiri ɔno a, yɛbɛtumi aaba koterɛ, na afei yɛfiri koterɛ a na yaakɔ akura, yɛfiri akura a na yaakɔ akokɔ, wohwɛ akokɔ a, akokɔ ɛnso. Afei na yaakɔ dwane, yɛfiri dwane a na yaakɔ nantwie, yɛfiri nantwie a na yaakɔ <hesitation> yooma, yɛfiri yooma a na yaakɔ dɛnsu. Dɛnsu deɛ ɔda nsuo mu no <hesitation> ɔno deɛ ɔno ne yɛ mmoa no nyinaa sahene, kɛseɛ paa ɔwɔ mu no no. Nti mekasɛ meebobɔ mmoa no dini firi nketewa mu a sei ne mɛtumi aahyehyɛ no, mɛtumi de firi dwe de aaba aabɛsi <hesitation> deɛ ɔda nsuo mu dɛnsu ne so. <noise>